Alura për taché dai pi cit a ie le fürmìe ch'a sun ën tera, i muschin ch'a viagiu ën aria, i tavagn ch'a pugnu, le avìe ch'a fan ël mel, pöi ënsema a le avìe a ie co i calabrun ch'a së tenu cumpagnìa e pöi a ie le ragnà dë tüte le rase e pöi a la fin a ie anche le baboie ch'a mangiu le patate, la trifula